أتمنى أن أزور الكعبة المشرفة وأذهب إلى المولى عز وجل وأقول له عما يحيق في صدري، وأتحدث إليه في تلك البقعة المطهرة وأذهب إلى المدينة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما أتمناه خلال تلك العشر سنين القادمة.